Ka kpang nungtange lukin ɓa rab, kami tanghen biyele, na kwinli kan mee, yin shika mon nyo mee, voro ka dumve kan shimo ka ɗili, mee kwe ka benle nwa jeni, yin shika mon nyo mee nung mo ka jibi jwa ka tame gwe, yin shika mon nyo mee, wii kan shimo mee kwe ka gbome na funa, kwen nung kan kane mee, na rabrare, ka shong ka wishin she, shong kan kon gong, mon wi gong mon tang ur mo ɓunole, mwan teeka ne tumi, ti yimi, gong shimon yo, a ɗuma nwa ne tumi kako yo, mon tang gong dangha tuli tal, mwa tuli, <noise> laɓa nung mwan laɓale, luk tumi kala ɓa gom shimo ɓa mangha ne? to kan ɓakwe mi tanghe min gong, kwen nung kan kane ye nung ka ɓa raɓi, yin shika gong kina na ɓuno, mee kina shi nyoghe lul, maŋ dangha shimon maa ɓo titi ar ni folan mee, kwen nung kan kane ye nung kakwe ɓa rab, ka shong in gee aa kpang swiri nungtange biyelen ni, kwen kan jaɓale ɓaa rab.